Iyo tija'an ñu'u tijaan ñuu ka kan'o suni nu ka sa'a in in arroz in sopa in nu ka saa in nu tijaan ñuu yuan suni naku in sarten kutu sarten ka'a ka kan'o yuan chi nu ka sa'a in ntivi xeen nu ka sa'a in na in ja ka skasu nu nu yuan yuka ku yuan jatniñu ja ku sarten yuan te tijaan ñuu yuan chi suni jatniñu nu ku ku in ó ka ntasaa in nteyuo ujum ka kantasaayo nu ka nukuun in siin in tute in nu ku in ja ka nasaa yuan kantasaa kantasaa nu tijaan ñuu suan te nu tijaan ka un chi yuka kanta ka saa in ntivi xeen kanta skasu in lachu kuñu nu ku in ja ka saa yuan kuja jatniñu ntaka in in tajniñu yuan.